אוועקאדאו קען ווערן גענוצט אנשטאטס פוטער, מ'קען עס ארויפשמירן אויף א טאפ און עס נוצן אזוי ווי צו אנשטאטס אויל אדער פוטער עס ארויפשמירן, <hesitation> און נאך וועגן ווי אזוי מ'קען עס נוצן, מ'קען עס נוצן רויערהייט און מ'קען עס אריינלייגן און יעדע עסן אדער אנשמירן אויף א ברויט.